चिली ह्या देशां खूपसें लोक ख्रिस्ताव धर्म मानता। आणि हेन्चेर गोर्यानी राज केलो। आणि हांगा सगळ्यान वड भूकंप येळो आजपर्यंत।